أول شي لازم يكون الشخص ظهره مستقيم وعضلات اليد مشدودة بشكل <hesitation> كويس جداً علشان يكون متمكن من الدراجة، ثاني شي يدعس على دعسة ال <hesitation> التدوير بشكل خفيف جداً ويبتدي إنه يوازن نفسه وبعدها يسير وما يكون ما يعتمد على السرعة الكبيرة.